بعد عشر سنوات أتمنى إنو أكون حققت أهدافي في الحياة وأحب يكون عندي عايلة مستقرة وأعيش في بيت خاص بي أتمنى إنو أكون في وظيفة تناسب طموحاتي وتسمح لي أطور نفسي. بعد أحب أكون مسافرة أكتشف أماكن جديدة وثقافات مختلفة هالأشياء تعطي الحياة طعم خاص وأشوف إني من المهم أعيش تجارب جديدة ونحقق أحلامنا.